Se l'as pa fait l'üniversità da giuvu al e ëmpurtant anche pruvé a fe dë l'üniversità da cuand ses pi grand. Al e ëmpurtant perché parei t'ëmpare tante coze e sas sempre urientete mei e cume vivi ën la sucietà d'ëncöi, al e sempre pi cumplicà